पहिलेक जमानाक आउ अब्बेक जमानाक बात करबो कहलेतिति अकाश आउ पतालके फरक हुइति जाइत हे । खासमे का रेहे कहलेतिति पहिलेक हम्मर पुर्खाभर स्वास्थ्यचौकी, मेडिकल आउर आउर स्वास्थ्य संस्थामे जाके स्वास्थ्य उपचार सेवा नाइ लैपामें । मुल आजकालके समय बदलतिगेल है आहकाल गाउँवे घरमे तमान ठाउँमे उपचार कराइक तहनि अस्पताल हैं । मेडिकल हैं आउ सरकारी स्वास्थ्य संस्था हैं । हुँवाँ जाके आजकाल सबकुइ स्वास्थ्य सुबिधा लेहे सिकत हैं । यदि लिग्घे है कहलेतिति मनैंभर नेंगत फेकुन जाइ सिकत हैं, सँइकिल लैके जाइ सिकत हैं । कुइ मोटर सँइकिल लैके फेकुन जाके अपन स्वास्थ्य सुबिधा लहत हैं । यिहि सिलसिलामे एम्बुलेन्सके बात करबो कहलेतिति एम्बुलेन्स फेक स्वास्थ्य संस्था जाइक तहनि प्रयोग करजिना कहिदेउ गाडि यनिकि स्वास्थ्य सुबिधाके तहनि प्रयोग करजिना एक ठो साधन है । जब मनैंन दुख, बेमार परता एनिकि तत्कालके तत्काल कैहदेउ तुरन्तेक तुरन्ते सेवा लेहना रहता । कुइ मनैंभरिन जेदा कररा परल रहता, स्वास्थ्यमे बहुत भारि समस्या आइल रहता कहलेतिति तुरन्ते एम्बुलेन्स बुलैतियाँ आउ एम्बुलेन्समे बैठके जाके स्वास्थ्य संस्थामे जाके सेवा लहतियाँ । तौ जाके स्वास्थ्य सुबिधा लेहेक तहनि एम्बुलेन्स एक ठो भरपर्दो माध्यम हे केहे सिकजाइ ।